عشت في جزيرة الأحلام جربا أحسن، أحسن أيامات ما احلاهم، عجبوني برشا حتى صحابي يعجبوني نتفكر أيامات صغري نتفكر دارنا القديمه، نتفكر <hesitation> صديق الطفوله نتفكر أصلا رجعنا صحاب حتى دوك كي كبرنا ما احلاهم يعني أيامات مايتنسوش.